Au caritae nalo ne aunia turu'u na oro'e. kalu i pa'arasa lau pili manai nia turu ma oroe sa niau sa au su'ua otune si sa ima si elama ya usue i an tia mo pari oro oro'e matane e bisa i muturu muturu mesa biar lau <hesitation> lelewata le'e biar tumata si nane mane bisa i alae ta'm. loe ne muturu kalu lau pili mala esa i pake usu'e la'ana walama sae muturu pesai ahalae tam menio. mo tenia turu marei sa kalu i pa'arasa lau pili mala'e i pa'atala se i salapeti yeu ya asu i witi lipia i lane i talalawa tepa palale hatai ana walama i rala'e mesae i nia turu ma sa i suma ma utune mane re i pake use si saima sosa ana olama ya'e wa'a lesin tae i muturu mo taenpi kalu muturu na biar ne tumata si hahiala si Si ara oti si sihae se mo kalu lau pili mala'e sa tuo poe karna koru sa ono hi ema menio. ahalae sa apalawa men kalu na si hanu ema sa oro mo kalu si hanue tansa an olama u ira se muturua me muturu muturu muturu lau tam suka lau ehue yano olama wira matane bisa i ahala'e. tane lain kalu na hei papari matawana mite i papari se i re'e se i keku keku si ulu se ana i ehu lae i tulu sa u latau riopa i hulou orasa ae mo pilire an olama wira le'e merio. nia turuma oro esa i sae ire mane su'uma ta'e usu'e i helama nai turuna olama u oro amane. oleh kalu hesi i si siku bal se i hi si luma se i ne sahae hese got talit sa mesae an olama wera meri seitia pa'ai se mesa molama ira. tane me ira kalu na i muturu sa i muturu mae i hari opae i hari hori i an olama we ira se bisae muturu ahia I buturu oro e sae harus i somuo mo otun si sa'ima ya usue na i muturu mesa pa'asoi ni nua ahirain nano olama i tara me hekaru na bisa e muturu mesa lau ono hi e mesa lau muturu tam suka tam suka lau apalawa. yane ne turu ma resa haue a ane mau ro'a bisa i an wera mesa na pa'ason i an ama kasibi lain se a sona se a tandan se na tia mau pari na euna saere na olama ira me hekaru nae mesae muturu oro mo kalu ana mal ana wala ira re'ire le'e kalu lau kokolae usue sa u muturu mesa ono hi'e menio biar se si tumata si hahiala tumata si si hahiala ma tirinam le'e si ara oti se si hanue si alae ta'm lo anae walae rare sa kalu na lau tutu ope na lou nomom <noise> o muturu si elam yau sue sae entere sa ono hi entri merio. kalu na i papahae ne si siku bal mane le'e bisa no olama ira le me taramo ho yau ira amane uru mata iana walama wu'ira. jadi kalu ana bole ira mena oni'a nia lawam lawam muturu pa'ason sa I subawa otune mane si sa'ima tansa si oama iae ne usue nino herae mane tae tam menio, kalu na anao ole rane na turu mare kalu nae <noise> humari kalu nae i sae resa la rusa berarti muturu mane sale. mo suma ya isi sa biar se ne him kopi le'e musi muturu ta'm menyau lu isa isa le sumahia sa si anau walau si ire sa biar na walae si ira no na pale mo naloesi muturu sa e ahia. si susa matane si mturu mo kalu ruma hia sa biar kopi le'e biar ama laira le'e tetap muturu mane lawa turusi ulai sa tetap si muturu mane biar se nahane na opa le'e, lou turu re isa lauwe laiye lepesa biar si oti le bisa i anue le'e bisa si iahalae tam lone turu ma olae mare sa lo ana olamao ira, ano olama ira lau i pake ere airain se i si sa'ae ma usue sae ri mesai i turu mae se muturu oroe menio